ارے میاں ایکسٹنگِشَر کا فنڈا ایک دم سمپل ہے۔ دیکھو آگ لگنے کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہوتی: ہیٹ، آکسیجن، فیول۔ اب ایکسٹنگِشَر آتا اور بولتا: ایک ایلیمنٹ ہٹاؤ، آگ ختم۔ اب اس کے اندر الگ الگ ٹائپ کے میٹیریل رہتے، جیسے پانی، فوم، پاوڈر یا سی او ٹو گیس۔ جب آپ اسپرے کرتے نا، تو وہ ڈائریکٹلی آگ کے اوپر پڑتا۔ پانی، فوم ہیٹ کو ٹھنڈا کر کے فلیم کو چِل کر دیتے۔ پاوڈر اور سی او ٹو آکسیجن کو بلاک کر دیتے۔ مطلب آگ کو سانس لینے نہیں دیتے اور بِنا آکسیجن کے آگ خود ہی بجھ جاتی۔ مطلب ایزی ورڈز میں بولے تو فائر ایکسٹنگِشَر ایک آگ کا باڈی گارڈ ہے۔ تورَنت انٹری مار کے سیدھا آگ کو بجھا دیتا۔ آکسیجن کا سپلائی کٹ کر دیتا اور آگ کو بولتا: تو خاموش بجھ جا، تو میں میرا پاور دکھا دیتا ہوں۔ اس کے بعد تو خود ہی خاموش ہو جاتا۔